الأوقات لي كنكون محظوظة فيها بزاف هي الأوقات لي تنعاني فيها من شي مرض أو شي مشكل أو تلقا الناس الأقرباء ديالي ضيرين بيا أو تيديرو كل ما فجهدهم باش إعونوني فكنحس بواحد الحظ كبير لأنو بزاف تناس فاش كيكونو فشي مشكل أو فشي مرض متيلقاوش الناس مع الأسف يعونهوم ويشدو بديهم